Faransi meeɗiino marde Wietnam. Ɗun woni wakkati nde faransi imminoo ana mara gelle goɗɗe caggal gelle muuɗun faa waɗa e laamu muuɗun. <hesitation> Ɗun ɗoo ana waawi hiiseede <hesitation> e istuwaar maɓɓe.